Raha atao sakafo maraina de sakafo mamy no tiako kokoa raha mitaha amin'ny sakafo matsiro ah satria raha ohatra ka minana sakafo matsiro dieny maraina de misalebolebo be mandrampaha ariva ny an'andro fa ny sakafo mamy sady manome miramirana ah, manome tsiro tsy afaka ao am-bava mihintsy.